Lunes xik sanapotsojts este wasanajitca sanaranj majiet nisajlut sanajijitbiemy sanaj ansuy, lunes, martes atowan tijoots sanadiel kits, sanadiel saw, sanadiel mich, sanadiel meowan y saran najierts sajit jit mbey meowan este sarang martes, miercoles atowan saran najier manquie shiew gumo shoayey per xik cada nuty aguey por que xic ungo nodom arang cuj alo na majier saran sar mbey salut jost sajit key nguy lajt piemp miercoles atowan wasonajout xik nawush najiet tu wushan atokey por eso ganuy aguey timbaba potchier nguy jangu mboy este umbeyuts poshdata jien este el miel celular pajaw este guiñej moj, este guiñej umbeyuts can este naow san dionisio gume de umbeyuts alonock cambaj anguy umbeyuts ngoy mi umbeyuts ikoots. Por eso atokey at jueves atowan sarang najiuts dil tijoots at mis por eso este gumie jang, jang ananga atmos look caj mandu maranguy najieta acetuch pue jueves, viernes ad sabado ad domingo pues domingo se so tant lagume este saranguy mijquiew pue sambat ti a culto sambat tial atokey por eso aguey timaraj na pient niganuy umbeyuts mi umbeyuts cast este mi umbeyuts este naonguy pue umbeyuts ikoots por eso ganuy salinguy ti much este sarang anock entrevista mi umbeyuts ikoots aguey andiajmueste doctor gan para ajwck este publicado mi umbeyuts ikoots pue por eso meowan nipilan janja endiem ma mamtiel facebook o engueja ndo majiel pues payan umbeyuts ikoots sanguy este aguy mi loot umbeyuts ikoots. Ikoots este nauw san dionisio gume ombello la nuck vambaj aguy mero u este umbeyuts ikoots agam piengas mi casrilikoots pue mi idioma ikoots aguy mero idioma por eso ganuy aguey timush, na timush naranga anock entrevista pue por eso este ganuy salinguy timos sapuchiemp por es nguy san dionisio almajeras ndyuck meowan monton naow nguy timush este andoj cot saj put mi la sapuy kut, sapuy kut, sapuy meowan aj maj lock bendición ndyuk ikoots por eso ganuy meowan este ikoots compañero aguey anop este umbeyuts ikoots para nguy nuty tindie mat miembelo fiel umial facebook titiblemb este pelme liung tiel este umbeyuts ikoots para mi mi chan cuenta guiñey moder laquier mi cambaj ikoots pue nguy majluk meowan de cueya. Najier taton miran ando mi pierna xiel ando mi pier este xandi ando mi pier jonjoli ando mi pier meowan tipo de najier amajluck este compañero gumie sdo ndyuck a andom este porque sol mondoc aquie sol diuk allaj kuy mbast gumie majcuy mbast tiel parcela paparangu najier por eso ta aguey timush este najtajkan publicar pue umbeyuts ikoots por eso caney caman aguey timushñajtajkan timush este najtajkan practicar pue mi umbeyuts ikoots por eso compañero gema adelante y cuidaj meombelo mi ganuy ikoort nagnicoy pue ni san dionisio.